Utile bi la nga bugg mu set, boo ko defee si paan bi nga def ci ndox, sotti ci omo, yëngal ko, bàyyi ko one hour, <noise> boo si defee sa sa <hesitation> saabu dafay set. Waaye bu fekkee yére bu weex la boobu danga koy def à part, nga def sa omo nga xooj ko yére bu weex danga koy def à part, nga xooj ko. De <noise> léegi nag boo defee saabu nga sotti ci eau de javel, ñaareel fóot bi, parce que bi ndox première ba, deuxième bi ci ngay def eau de javel fekkee yére bu weex la, fekkee yére bu <hesitation> <noise> beneen façon la boo xam ne nekkul yére bu weex danga koy xooj ak omo one hour, walla mu fanaan si sax, bu fi fanaanee ba bët set boo ñëwee boo laalee tilim yi dafay weex parce que omo dafa am asib, boo si defee saabu dafa dafay gën a set. Boo paree nag <noise> bu la neexee nga weer ko foo xam ne amul naaj, bu wowee yére bu wow moo gën a sedd yére bu ñu <noise> weer si naaj. <noise>